Karↄ findi tse itsen nikↄs kang, imi in bɛ karↄ kakak fin di tse makiyi ba. In bɛ narↄng fi nnon in dise azↄng na bukuru kyɛk, karↄ kakak ba. In tse adi se mo kin sonong n wosong ikyɛng fin tsin ra ide ari ba. Nnon fɛ nin sonong azↄng, imi kuma in bi kyɛng ira fin da ra ide ayɛt ari. Nek anↄng, kin tse ni in tin besin ba imi sonong narↄ kakak dodot ba. Ba in fɛ ba di raba bɛ, ama kusmong ari me di nat imi sɛ. kin sonong na matse in di kamang in dasɛ ikyɛng ↄng fin sɛs ide ayet ari ba. nɛ kutseng nikubun, nↄ narↄ shan ikyɛng ni in tin bɛsin, in bɛsin ayɛt ari. In fɛ fok in da kↄsↄ azↄng, ko kusↄk e sonong agbining-gbing. Atuk akak in menda ba, adi se kamang imi bɛsin ayɛt ari in bin di kyɛng fin bin ra. Nnon e fɛ mi nin sonong ni in fↄↄn azↄng, ni in di kamang bat sin di beseng izen ne. sai dai kutomong ne fin tsin ra ko ayɛt ari ni in dang di sɛ kyɛng. Iba ma b aba di won ba, ba di sɛlɛ, imi ma in tsin di sɛlɛ. Nek anↄng kusonong ai me di nat imi. fɛ nib a, izen ke-in da bin fↄↄn e fok ni in fↄↄn awɛ in fɛ izen ifↄↄn e ki bɛ imi ma in da tsɛt iye ikyɛng in Da fↄↄn. Nek anↄng, kusonong ayɛt ari di nat imi nin sonong narↄ kakak. Nek kusonong ayit iwↄp, kaakyɛ fɛ ba da shan, se ba bene nɛ ni shan nibↄk, tↄ imi ayɛt ari kin tsin fok nzong, in da bↄ nkpe a masara hom in da di nye sirik in da sↄ. Kin shim a tɛrɛ in da bↄ in da nye, kin shim ikam in da nye ikam, in da bↄ masara nay it itu. ↄ imi mi di mɛ nin bↄs nayak ayɛt ari ba mi mi di mɛ nin sonong ɛ-ba da shan ikyɛng nɛ ba bene nɛ na ka leda nↄng ba da bin bene bay a ba. Nek anↄng in bɛ zↄng na di se kamang in tin bun in bin sonong ayɛt ari nay a kyɛng fi iyɛ hom shim. Nek aↄng ba kusonong amatse mak di shan yɛɛt ba. Ama nizen ikak dole ne, isɛ gbing gbing ni in sonong e nek e-ikyɛng itsɛt dorok azↄng, kɛ a kugon tes dole ise gbing-gbing ni in sonong. Nↄng in da bin ra sɛlɛ ngma na anↄng, iyɛ hom se ayɛt ari nek in tsɛt ikyɛng dↄng fin di di torang kudaam min. in fɛ tↄ iyin shim yin imi nin sonong azeng, iyin ba ni gang in ni nnon yin awo imi di di barang ɛ-izenen di se mo in da bin ki di won yin kunanang. Nek anↄng fi imi shim kusonong ayɛt ari. Kari me di got ni kusɛ na kuyit iwↄp. in ren in kyem in bɛ nɛ-nɛ-narↄ na kasuwa in da bɛsin, ngma na nↄng, kari me di nat ni kusɛ. Imi di mɛ ni kusonong ayɛt ari. In da sonong bɛs ko kyɛ fin da tsɛt in da sɛ.